जस अमारे दंड हो तो से ख़राब तबी हो जे अमे मजीना आती। या जे ददुंद खानक जे फोसे भी नोटो तो तेतु खोकोडनो ना पडनो।